Gny famoronan-kira mila aingam-panahy. <noise> Gny mpihira am zao misy samy mana gn fotoa sy ny toera ahitany aingam-panahy. Magnoratsy i am gny taratasy. <noise> Vita gny fagnorata da mamoro <noise> gny feo gny hira am zay. Da atambatsy igny da miditsy amin'gy tragno fandraisam-peo; da manome hira raiky. <noise>